Voalohany aminah raha tokony fantariny koa fa na- hanambady olo araiky <hesitation> hoe e ray aman-dreniny hoe havana sa tsy havana, magnaraka zany toetrany zay vao <hesitation> ino moa zany <laughs> ataovy pause, ny faripahaizany, niveaun'azy hoe niagnatra sa tsy niagnatra, fomba fitondran-tenany, fomba fitafiny ndraiky fomba fiteniny.